Fatairka awalinkelka nurtig sahanela idacha, ya hal- tanjarel idacha, khamira bira maleqeakon fogjatira, suu kubaiekon idachatira, imid terekon idortira, zait nussi kubaiekon idortira, nibirrogo, uu madrabba kumu taban, nibirrog usheir'uui, nibirrog ushir, ushir, ushir limosa goni, tarinane gufokani, fashikir iskirosa, fashikacha, jibnaimmeno, filfilammeno, jezarammeno, idacha hashija furunn'ideru.